नंबर ये खाइख्यात मानशयांग योंग जये नल्यार कईत तुमका कालचा न्हा। जशे सुन्य यां झिरो, एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नव, दहा, अकरा, बारा, तेरा, चौद, पंधरा, सोल, सत्रा, अठरा, एकोनिस, वीस, एकविस, बाविस, तेविस, चव्विस, पंचविस, सव्विस, सत्ताविस, आठविस, एकोण्तीस, तीस.......।